مانا لوكان جات عندي قدره تحكم في الما على الأقل ن-نعقبو كل البلدان العربيه على الأقل سيقولنا شويه الصحرا ذيك مش غير الدول العربيه حتى النيجر ومالي مساكن راهم فقرا زاوليا نعقب لهم الما كل حلو خلي الناس تشرب و <hesitation> و تفلح و دير فلالح الناس على الأقل نحو شوية جوع من كوكب الأرض هذا.